ما ادري شنو اسم الحيوان الي اني شفته بس مرة جنت رايحة لحديقة الحيوانات و ضفت نوع كلش غريب من الحيوانات بحيث اذنيه جانت كلش جبيرة و كلش استغربت انو اكو فد شي هيجي حيوان موجود.